انڈیاں کئی قسمیں ہندیاں، جیویں انہاں دے سائز تے رنگ دے اعتبار تے انڈے جیہڑے او وکھ وکھ ہو سکدے ہن۔ آؤ آپاں اناں واری گل ودھ کردے ہاں، جیویں سب توں پہلا گل کردے ہاں مرغی دے انڈیاں واری۔ سب توں عام انڈے جیہڑے او مرغی دے انڈے، اکار وچ درمیانے ہندے ہن، تے وڈے وی ہو سکدے ہن، تے اے دا رنگ جیہڑا او پورا تے سفید ہندا ہے۔ دوجے نمبر تے آپاں گل بات کردے ہاں بطخ دے <noise> انڈیاں دی، مرغی دے انڈیاں نال جیہڑا بطخ دا انڈا او وڈا ہندا ہے، تے چھلکا وی اے دا وڈا ای ہندا ہے۔ تیجے نمبر تے آپاں گل بات کردے ہاں بٹیر دے انڈیاں دی، انہاں دا سائز چھوٹا ہندا ہے، تے انہاں دے اُتے پورے تے کالی رنگ دے داغ ہندے ہن، تے جے آپاں انہاں نوں ٹیسٹ کردے ہاں، ایندا ٹیسٹ جیہڑا او تھوڑا تیکھا ہندا ہے۔ اُس توں بعد گل کردے ہاں ہنس دے انڈیاں دی، اکار وچ بہت وڈے ہندے ہن تے رنگ زیادہ تر انہاں سفید ای ہندا ہے تے پیلا وی کافی ہندا ہے۔